اختار ان انا اعيش فى عالم خالى من الجريمة, لان الجريمة, لان الجريمة دى حاجة بشعة, وهيبقى <hesitation> انسان شرير وشخص مش كويس ابدا, لان الناس او اشخاص اللى مش كويسين دول هيأذوا غيرهم فا <hesitation> دى تبقى حاجة صعبة اوى ان احنا نبقى عايشين دايما الناس بتعمل جرايم وبتأذى بعضها